inin bines yani laf bona kasit darganuu, dib yede ilman qaba, ilman amine bon kas qubetaa inin dubii bere kora man yeden garan gara isa jaal inin won ak fuquo qabaa wontun malin ilman isa kas kayetaa yedan .ilman isa bere sunin bataa muda deruan ijemani aminen sagalen isa laf bona kas jirtii.